هتأكد الأول ان الفرن مش سخن او ممكن يأذيني بعدها هبدأ اجيب حاجة اغسله بيها و بعد ما اغسله هنشفه و ارجع اشغله اتأكد انه شغال كويس ولا اتأثر بالمياه ولا لا